اخيم وسط الطبيعة لمدة اسبوع بدل ما أئضي ليلة في فندأ مش هتفيدني بأي حاجة هبئى ئاعد مرتاح ما بعملش أي حاجة والانسان بطبيعتو بيحب الطبيعة واانو يعد وسط الاشجار والحيوانات فأظن ان ان انا اخيم وسط الطبيعة يبئااحسن